Karazana satroko haiky zany misy gebageba, satroko tsotra, misy satroko ba zay zany ny haiko, ohatra satroko gebageba fiarovana amin'ny hainandro, satroko ba fiarovana amin'ny gnintsy.